सगळ्या सुन्याची जात इष्टगातीची असना, पण सारे लक्ष देऊन तांची बरी जातना। घेटल्यार सुनी आमचे बरे इष्ट जाव शकता, तांच्या कडेन मायें मोगान राहिली तर ते तसेच व्हाड जातले।